Irugu pa te i nyi upo wò nyi nva̱ mi là pa̱ upupo te unəm va mar na ka̱t. unəm va̱ uza̱ ka̱ nzhizhi, unəm va̱ ka̱ nna nri a na ti irugu i nyi iya. Na nyà ki irugu ka̱ nzhi mi asa̱l va̱ mi wor oza̱ ka̱ a yà n ɗom nna iya̱m nri ôza̱ te, asa̱l va̱ mi ɓur ayir ka̱ te oza̱ i nyi te oza̱ i chəng i ɓa, te mi swang nri ôza̱ te i wur i ma̱ng. Irugu a nyi unəm uga nkang wo nyi te unəm va i na nri a na te ozi nyi u wa. A yà pa̱ unəm uga nna nri ôza̱, oza̱ ya na ka̱ ntəm kang ayang ji oza̱ te nro te oza̱ i ɓa i təm a na ka̱ mpyal i gang na. Te i nyám unəm a ta rak pa̱ uza̱ kong ka̱ nna nri na îrugu ayang ji irugu chit ta̱ uzi irəng ta̱ uzi igi mwo nri uzi i swang ôza̱ te oza̱ i ma̱ng. Irugu pa te i nyi upo wo nyi. Nza̱ iya̱m kang rang nggo ka̱ nzhi te i nyi upo wo nyi. A yà pi iɓəl ma i nyi upo wo nyi, i nyi ɓu ki ichu ɓu